hoʻomanaʻo wau i ka <hesitation> uh hehi palanehe i ke kakahiaka nui ma ka hale o koʻu mau kūpuna <noise> lohe akula au iā lāua e hele wāwae ʻana ma ka holoē ma mua o ka piʻina a ka lā a mākaukau no ka lā. he leo ʻoluʻolu <hesitation> uh me he mea lā he manaʻo ko ke ʻoni, kohu kanaka hilinaʻi aia nō kokoke.